Ny fomba hi- hitsaboana ny rangotra na kika kely de maka savony <hesitation> nosy de sasaina tsara amin'iny sy <hesitation> asiana rano, de raha toa izy ka mandeha rà de atao izay hijanona an'ilay rà, raha tsy mandeha rà moa de sasaina matetika ary arovana tsy ho azon'ny vovoka.